Vina tinana janixhi nalenta'a, kutaná x <hesitation> 'i lontela iteña tulingui, la kuilonchí xhituxi, na té xhinoxli likuxló nikuxlo laviná, tekenechí ko'o xhikantu nakue ñaxo'o, xhililo ñatuli kuneí na ina nakana kueixlo xo'o, takayataí tahí tondo nakuexlixo téla tekuelaxo teñana koi noxhi lakulikó, kuneiliko tinana kó x <hesitation> la'a noni kená.